أول حاجة ترحب بيهم ثاني حاجة مش ننزل من الأكثر المعالم التاريخية يعني مش نبدأ بالمعالم التاريخية الأكثر شهرة في البلاد هذيكة في بلادي وبعدها نبدو حسب السياق الزمني معناتها نبدو بالأقدم بالأقدم فالأقدم فالأجد وبعدها نبدو نشوف هوكية البلاد كيف شولت حاليا.